<hesitation> So a warii ɗo daabaaji kaalta kaa. So iɗi mbaawi haala nii, jon kaa ko kaajeɗaa fuu. Hono no ngorruɗaa e ɓiɓɓe aadama en nii ngorrataa e majji. Ko mbaawɗaa faabaade e ɓiɓɓe aadama en ɓee koo nii paabotoɗaa ɗi. Ɗun woni jonkaa banngal ñaandu e yardu en ni neɗɗo muuyri haala kaa.